اختار انه أكون بروحي عالقة على الجزيرة لان يعني انك تكون مع شخص وبعد يعني شخص من اعدائك ما بيكون في صالحك وبالعكس يعني بيزيد من المعاناة تكون الضعف وكل شي بيزيد يعني فلا انك تكون بروحك وتبحث عن يعني المخرج وعن احتياجاتك الاساسية يكون افضل